E pono 'oe e ki'i i kekahi 'apu kī. 'Elua, e ho'opiha i ke kī'aha me ka wai wela. 'Ekolu, e kau i ka 'eke kī i loko o ka wai wela. 'Ehā, E kali 'oe i ho'okahi minuke paha, alaila hiki iā'oe ke inu i kāu wai kī.